هي ديجا تخيل البلاصة اللي راك باغي تلسق فيها طابلو تاعك, كي تعرفا, سورتو خير الوسط ولا الجنب, على حساب لا طاي تاع الطابلو, فاهم ماشي تحطه غي هاكك على الزهر, أيا عاود هاديك لبلاصة, شوف لبلاصة لي ينقبض منها الطابلو تاعك, هديك عاود ديرلها مسمار, مسمار حفره في الحيط و لسق فيها الطابلو تاعك, مبروك عليك